Chemo rch'ajik ri qq'b' e qatz utz rchá rch'ajik ki'yo'qook ri q'ab'aj pya'rech em em xki'saqiir ri q'aab'aj ki'ch'ajtjik ri q'ab'aj rech xtel ri tz'iil chkiij rum mq'en ya'si qache mq'enya'ya ya'mjok chu q'aaq' rech ixmeq'iik ri ya'pju xaar kyo'qqaaj k' chi'pju ch'ajb'al q'ab'aj kyo'qook qe'jaboon chriij na'l na'l kqitik q'aq kul rch'ajik te pu rqul ri qq'ab' ki'qqiit ri qq'aab' i qqiit ri rwi'qq'aab' rech na'l tel ri tz'iil xuke na'l kiq qesaj ri tz'iil pur wi'ri xk'eqaaj che k'o tz'iil ki rmol riib'mas txe'ri xk'eqaj na'l kri'ki'ch'ajik na'l ruk'mq'en ya'rech kq'uyb'elul njeel ri tz'iil are rch'ajik ri ri qq'ab'aj na'l ke'q qqiit ik'eb'elil ruk'mismo q'ab'aj kch'aj kiib' i ktiix nima ya'chikiij reche e qatz na'l tq'uyb'elb'ik ri tz'iil chkiij.